Afei yɛka nnua ahodoɔ nso a, yɛwɔ nnua ahodoɔ ahodoɔ beberee. Yɛ ha yi yɛwɔ bi te sɛ; wawa, odum, <hesitation> mahogany, nyankyerɛnee, Sapele nom ne ade, Yɛhwɛ nnua nnua ahodoɔ a, yɛwɔ nnua ahodoɔ beberee, yɛwɔ onyina nso wɔ hɔ, nti nnua ahodoɔ beberee ne yɛwɔ no wɔ yɛ ha yi nti nnua no deɛ ɛyɛ ahodoɔ beberee.